الكمبيوتر <hesitation> بيتكون من المعالج اللي هو السي بي يو ده بيعالج المعلومات و في الذاكرة سواء المؤقتة أو الدائمة وفي القرص الصلب ده اللي بيخزن المعلومات والملفات بشكل دائم ، وفي اللوحة الأم